Egiptüs om kah üts suur maa Afrikah, sääl om üts jõgi, miä om üle terve maa kuulsa, tuu nimi om Niilus. Ja aolulidsõlt om Niilus üts väega tähtsä jõgi.